दोल्फिन् और् हुरु हुरु दद् थके, और् दोल्फिन् दन्गर् <hesitation> भै, और् खगरत् थके। दोल्फिन् <hesitation> तु सर्कसो तो हरमन्तर् लोजुअ होइ। ततु परि दोल्फिन् तो खगरत् बकोरे जन जते। भिबिन्दु दनर्, <hesitation> मने धरौक् दन्गर् दबर्, खगरत् धरौक्। अदित्य और् लोगदे बकोरि भल् न पये, खगरत् बेसि भल् पये। करन् खगरतु बिखल् होइ, हेरुगने खगरत् खिहते थके, खुब् अनन्दक् होइ। ततु परि खिहते बेसि सद फुर करे। हेरुगने खगरत् बेसि भल् पये। और् दोल्फिन् तु बोह् दन्गर् होइ। देखि बोले थुनिय लगे, त खन्द्रो जतो खुब् थुम्हे। हेरुगने दोल्फिन् तु खुब् मरम् लक होइ। कोते बोहुते भल् पये दोल्फिन् और् अकर् खुन्गरि थके। हेरुगने दोल्फिन् तु खुब् मरम् लक। कोते ले दोल्फिन् खुबे मरम् होइ।